تحضيري كوب شاي بسيط. ،أول شي غلي ماء في غلاية أو على النار، ثم يغلي الماء حطي كيس الشاي أو كمية الشاي اللي بتحبها في الكوب، بعدين صب الماء المغلي على الشاي، وخله يتخمر من ثلاثة لخمس دقائق حسب قوته المفضلة، بعد ما تخلص شيل الكيس أو صفي الشاي إذا كان مفتوح تقدر تضيف سكر ،أو حليب حسب الذوق وبكذا يكون كوب الشاي جاهز.